थोंखे पोता भी होन तेरे बिना भी होन जियोनो का मन भी ना कोरोन हाओन तुने बहुत ही प्यार कोरोन ईब थोंके कोस समझनो मे। या थोंके कोस बोलने जे तू भी नू होंडा मेरे साथे तो हां इला खियानी कोके होंदी।